في مدينة كبيرة، عشان ميبقاش فيه حد ليه دعوه بحد، لكن قرية صغيرة دي الناس كلها هتبقي شاغله بعضها ببعضها فا إن انت تبقي عايش مكبر دماغك ومفيش حد شاغل باله بيك وعايش في حالك، مفيش حد بيشوفك رايح فين ولا جاي منين ولا الكلام دا فتبقي مدينة كبيرة طبعا ودا هيروق الدماغ وهيخليك مش شاغل دماغك بأي حد.